Number kudheni lamma tunen dhadheni gargar hinfudheni maana ishinii number yaani dhandhethe gargar fudhamtu ishintin number tokkotin mpka Kudheni lamma tii dhandhethe idhuuthi dandhethe inamaa gargar futhaaa maan Abha tokk jaaa fudhetha kuuunii jaaa fudhetha inamaa lamma akha dhansaa wonn sunn gheth gargar fudhetha bilaa ughobano yoyote dhub ashiria ishianen won kudhenif khuraf iyoo lamaa dhagariftii won akasi